Araba mabͻ mbͻdzen dɛ mebɛfrɛ wo anapa yi nyinara minnya wo. Metsee dɛ erowar anapa yi na nna mepɛ dɛ mekakyerɛ wo dɛ biribi ntsi munntum mmba. Ao, fakyɛ me dɛ menntum ammba. Mema wo tsir nkwa wͻ w'awar yi mu. Nyame nhyira wo na ͻmboa wo na ͻma wo awar mu nhyira nyinaa na ͻmma w'enyi ngye. Sɛ mesan hyia wo bio a, medze m'akyɛdze a mowͻ no medze bɛba wo. Meda ase beberee dɛ atse me ase, bye byee.